Mal anin sagale chapa kasit guub. won dura won anin ito sagale sun yani ta dura ira gura ira gure bere amtan ishin gubetten shapan jalan gubet shapa kant dib yede bisan gudio it buuse ak maqoqo jalan sun yani <hesitation> bisan dudde lalafte dum shapa dandete ira baat akas ugaa shapa bisan it buuse dum akanan dorga sun cholea.